في أحد الأيام، كانت هناك أميرة عثرت على خريطة غامضة مخبأة في غرفة المكتبة القديمة. كانت الخريطة تشير إلى مكان بعيد، وكان إنها يحتوى على كنز مفقود منذ قرون. قررت الأميرة الإنطلاق في مغامرة مع اصدقائها، مسلحين بالشجاعة والإرادة. بعد أيام من الرحلة، واجهتهم تحديات وصعوبات، لكنهم استمروا في السير معاً. في النهاية، وصلوا إلى الكنز